Telareta ani taraporeta ñavae supe poliester, tafeta, rayon, charly, franela organise, liner, jensen, yin, chifon, grasa, durazno gamusado, <hesitation> iparaparava jae jokua yandepuereta mbovi ñaenii.